Jari injo punna na sitte nakke taua, nu tala kuani ji umuru'na, manna ana'-ana', <hesitation> umuru limang taung, biasa to', e ana'-ana' do. Ka balla ri kakkarenai. <hesitation> anak muda, biasa kuurang a'lampa golo', e tutoa, e punna cari-carita politi' taua. E tutoa biasa ri bali ccarita. Ka rie' ttodo anunna do, jang-jang tertentu na punna tutoa yya. Jari biasangku ja nakke e ana'-ana' caddi ji kuurang sitte kakkarena. Ana' muda lampai golo', punna tutoa, iyaminjo bangngi pi, addomengi ji ri haju. Sippaddomengngang, cari-carita politi', biasa todo' accarita sikurayya ri attanang, pakunjo ji. Anre'ja angkua nganu punna, talammile ja nakke usia punna, umuru punna nganu iyya, naku urang <hesitation> sianu, siii <hesitation> addakka talangkua pole e tutoako, anak mudako, ana'-ana'kko, iyyangase' kubali ngase' ji nakke anu, <hesitation> sirurungang. E punna, ka punna tutoa diuarang iyya, yaa anu ki do, a serius ki accarita. Ka tutoayya intia nu tala nangai a'ngene-ngene, punna tutoa. Jari intu tutoayya, nu ccarita tojeng pa yya punna tutoa diurang. Punna ana'-ana', anre'jayya, kulle jaki sipangnge-ngeneang, sipacca si anua arenna do, apanjosse arenna? Sipakkare-karenaang. Iyapunna tutoa, oowh hatang kalea, biasa taua tappa na dopa' jaki punna nganui, punna sambarang rikua. Punna tutoa yya nu booh nu hatang, nuttoje'-toje'a pah do.